Kwere shime vanguwe mndwa mloli pyufo na cha shinkilavo mbe chashi ni- ni- nikushoto na kuchashi na- na- nayani ilemba nekubarini findo firi sha kushoto na kuliwa utale mbwevo fya mosona kulivo